lɛ a nunɛ a he a we voyager ho wa ɓaro astronaute lo mami voyage-ra pɛɛ loɓɛ in derura man ni mawe nɛ sin dia ni mawe nɛ ni wo nɛ lo manni ni mawe lo hanmanan tuwii a dia dia tuwi abe- aro pose'a ni question ta muso a denɓenu wa dɛ mi tɔrɔsi mibewa ta a webesi